Ma badum jawabiyarn na tagnai kwan kwana ghalan jawabiyan inda vilda nai kwan kwana tou digi innaganai ghayarna da cinva cinbg ku ba vakwara dayake da fav ma status kwana mabakwar arda cinga cing tumgudah kwana talhama mghala kuram ngwasaha tou digi kiyam bagnumyamna, ghaya kiskismiyamna avikiyamabi yanzu ba zarh hincha kwana tagyamtir tag bak ghaya kiskisna dun abawa zarhna vitrivig ghaya kiskisna, ndza baz haushausatrin ndza bouwa ghayamiyambiya, ba wadish kwan ba hinana am dada mazhigila kwana ma diyamaghana dadama kisamiyamna tou zarhna arda mathai sirgasir keghayami yambi, kou ba udi sasama vigyagh kwankwana tou maghata ghaya kiskisanghan kwana, kou maba zir digiti agha tagnin mada cingay nudaghya tou magha tag de ghayudanna cinga cing nuda tou ama magha tagde kiskisa ku ghayaghna cingai nudi. Digi kryam bag numyam babaha zarhay sai kiyam ta ghaya kiskisa miyam ma huda hincha, tagam tag ndukwaha tagam tag ndukwaha mungken kezarhna, kou ba thighra wa kuaghagh kwankwana ghaya kisaru vak pall na, tagam tag digi keghaya kiskisan digiya ghaya kisudan digiya a valkiyamdai digiya. Uffara waramung kun kuba thighara wakyagha ma vak pall ghayaru kena mama sigal vakavak pall tou deli agha tagana takia ai kiskisamiyam tsum a viyabu ghaya miyam biya adaba ma kisghant kisig keghaya udithirna viga nin ghaya kiskisghna tou ghaya kiski saghna zung ba nina tou digit intag naya duyamantbi keghaya kiskisa miyam tihalbiya tou tag yamtag keghaya kiskisa miyama ko ba kyalma kiyam figa ba dzaghir di yami tudula dole kiyu bilgana kematari takia ah tagam tagdigi keghaya kiskisana kezara mung wan dakwi tagar asarah asarah kezarana ko ma hineh, mung wanda kwi tagar ghayi digin kezir hineh ma hausen kam kwana badum nada taga kenkir nalnig ghaya to kiskisa mina tou avitrabi kezarh sai kiyam tagtirtag kezarha, kanju ghaya kiskisna ma sarasig sa ma hinehna kiyam tagana, ma dalar davak zarhavir kou kwar keghaya kiskisa artaga na zarh ar cinga cing zarh adaba thimiya zarh hett ba nandanan kisgana zir kou bawa tagva tag ba hidikina kisgan zira tou ama kiskisamina a vikiyamabi tsagi yamartsag kezarha keghaya kiskisamina kuwar ndakwani ɓa ghaya kiskisana maba kwar keghaya. Kiskisa a tsagar tsag keghaya kiskisan kezira, ilbiga ghaya sarah- sarahna ya kwar kwarna zun ban ghaya kiskisaghin agha tsagatsag keziragh mavakai tou digiya yikiyama babahar dedadah mavakaina agha duganti keghayaghi aduganti sai duli agha tagan keghaya kiskisaghna adugantiya tou kyalma zarabah kuma tou digiti intagnai wan kwankwana tou ghayamiyam na duyamanta sai dole kiyam tsagtirtsag kezarhamiyam keghaya, digi intakwurnai zarabaha ghaya kiskisamiyam sai kiya tagana yanzu ma dughvali kwa hadiyamvit hadiga kwana dole kiyam tagana keghayin thaba kuma yamiyam thab kiyam taghirtag takia ghaya kiskisin tsum, avitraya kezarh biya awaramiyam ko dzigarba vila jawabiyin ndagiba kwanna ma maya dadakw siraasir ghaya kiskis biya, maya dadakwa tagdatag kekwanna bi, yanzu ku bama gidan-redeu kwana udah ba girgagir arta ghaya kiskisatira, mung wanna kyawar nde radio al-ansarna a sidiv damazhigil kwana ma yaruna zun banin kukwar kidi gita tagav mavakaya, tou kumyam thaba ma kiyam nagana thaba ma vilkiyam dadamazhigil ken gwargwado nzida miyam thaba. Kumyam ndakwi dugamdisi thab keghaya kiskisamiyami tihal biya kiyam ghala dadamazhigila ma yanayi ghala dadamazhigila ma yanayi ghala dadamzhigila ma yanayi dagalin thab ku kumyam masilmaha ku kristanaha baduma badum kiyam bali addini ba gabaki daya maya nilbuga fa hala mudiya kiyam dzadzal nguda-ngudan tizzaw palla ko ba dadakwai kiskisamiyambi ndakwi na udan nahyam na̱hig kuda, hyamna-hythid badirvid mahud palla ku dadakwa kisamiya ku dadakwa kisamiyambi niyamnig ba dzadzal ngudanguda tizzau palla. mahalakwah kendzigan ma dunina babarababarga sai na sai na dzuga zigigila saina dzuga zhigila, sai na dzuga zigil badum mamina saina dzuga zigila ɗigiti asida kwanina ba girgira hinkala ba girgira irvid mahud wa bazda kwanina ba gabakidaya tou macigi bada gata dadakwatakia avildavil kejawabi deyareana nin kwana amuda, ma dadakwa sirgai keki skisaniya maya dadakwa vilgani tou adaba kwakyawa adaba kwaky kwanina gatav nud kwan-kwana band kwa dzakimdit damazhigil ma huda facina dala sivdina kwan abagabv thadig badum ma huda yarwa ba kap bagakida ya gatkur gatig nud kwan ma sa kashima awara muda kiskimda tou a gatkumd bak sagau. Da ba ajawabiyin nud kwankwana dadamazhigil band kwa dzahkumdit damazhigi lapi lai thaba, kuwar baz zarhin kwan kwana arba ndava-ndav kwana tukiskimda kwana dadamzhigil da nzigana, tou makiyam sirgai keghaya mian kwana maya dadakwa gafkiyam gatigi. yanzu udahana a sidiv tsare-tsare kwanin kwan kuwara aviyarabi ghaya kiskisana awaramitir kidigit damvakaya, tou marau ba veve tou kiyam tagtir uss thaba ba veve, tou adaba aw wanina diga hada ghira uda ba gabakidaya ba sivda wan ba sivda man kidigit na maba diginin da ba karunud divakayana sai kiyam tagar godi kedadamazhigila ma yaniyi kwanin kidigit baga baki daya ma sidiv dadamazhigila kekarshe kwanina tou zarhami yamina badum ma multru damazhigila thaba bagabaki daya duni thaɓ ku ba takwar ba mung fitin ma dunina tou ma sidiv damazhigil kekarshean thaba. Tou yazhigila a vasbi keyanayi hinkalambiya, tou mung liya ar hung ar vang ar ghala kegh dada mazhigila ma kwaninaj kundin ndakwi kum ba mung ma li hina ghalgi dadamazhigila, yazhigila dirvid mahud pall dada mazhigil. Tou agha mulkumdu ma dagalamda dadamazhigila, tou bandkwanna a sikumdadin damazhigila davakan athigha jawabiyan albigamdin kwankwana tou yazhigila magha gwikumda na ba lapi lai kuma davakan avaka vaki kima sigiv numda sa vanga takwan kidigita awamud ci hinanna tou buu kekyila bua meghuda faciyan hinann kem a sagiv nimdi kwan kwana kuma sigiv nimdi kwan kwana kuma sigiv numda kwan kwan damazhigila markumdada marg alheria keghala kwan kidigitun kema sigiv numd dam vakaina, yazhigila agha mulkumduwa ma dala vigina a sivasig damuakayina tou a fudum kekwith lav idan ann ann amalahana kum mizha gil kitra mahuda kwan kefaciya kum ghala kegh dama zhigila tou multru damazhigil kezarhina li asida kwan kelbag ndava-ndavina kuma tou a mularu mulg damazhgil, kuda shig idaldiga ghai-digalbi, ghai digabiya, shig digalbi am dadaha tou yanayi digit kwana ku bau jawabiya digit kisava. tou mahalakwaha ta ba godinud kedama zhgila tou ghala digit inda tagdatag na kwan tatham, tou ghaya kiskisamiyina a viyabiya ku ngwasaha. Ku ghwalvaha ku dala zarhin kwan-kwana, ku dala dughaha ma nigha nighig kiyamia, tagamatag kuss bad kiskisamiyam inghala kwah vakaruwa tou yazhigila sikyam dadivsig kumtakera kwanin kidigita, tou kiyam ghala kegh dadamazhgila yazhigil deghalga tou ma huda kwanina kum ghalga kum ba ɗigin badekdek damazhigila tou agha mulkundu yazhigila tou ghayamdina a vikumda bi thabiya, kuma fudumfig ghayam dina mirvid mahudamda bagha fudum keghagdina marvid mahudamda tou mahalakwaha agha bagkumda kidigin, tou mahalakwaha abagkumda kidigin mirvid mahuda dadamzhigil afi kimdum kena zhirabanda mirvid mahuda mahalakwah ya zigil thaba agha mulkumdu ku takwar kedula magha mulkumdu yazhigila kum ghala keh damazhigila mahuda faciyin hinan yazhigila tou kum ghala kegh yazhigila tou irvid mahudamd pall, zarhamdina agha fitrum dama dulan an an a digina. Gatgina kuma tou agha multru kezarhina dedula gatigina yazhigila tou a multru ba gabakidaya tou, ko ba takwara ko ba takwara magha digal ba takwar keghaya kiskisahna, a vikaya sai agha badvakaya, ko agha ba tagana kelabga kyalma ghaya udaha ndakwi ghaya ghinin ndakwi a vikabi nin ghayaghini. tou digi kiyam ghalg nimiyama. tou kiyam ghala ba kwana, hadakiyamit haɗig dadamzhigil kwana badum ma yaruna kuwar bad ghaya kisan kuwar ba kwakwariyan ta ghayan a kiskisana, tou sirvasig ne ghaya diginna tou maba war ba taga badum ba gabakidaya tou ghaya kiskisahina duwanbi agha tagana.